Nii meeke ule enang lais o skel lais tang ule naingo latalata wabaluko teng mooii nai gilis ama leko, mooii giris kas ke leko nala mekameka malako. Teng o enang root lais lepo tang naiango teng o skel lais ninang kone konalango enangong moogong go kone ko gawam gawama leko tei nukunai supu ama tamba leboio tamba manobas naiango. Teng tee lais tee skel lais tang ule uwa ambalupe sospengko tang boil abalupe tee tewa leko supu ama, mooii supu ama leko nainisigo tamba manobango, tee oleko rut lais tang sospengko boiliama naiama tamba tamba leboio manobas naiango. Teng ninang loida tewa enang banda nukuna lopa uwa anda naianda ninang kebo loida maskelamoai, kebo maskelamola ule teng, ai kebo maskelamoma latawambaluko. Latawambaluko tee tewa tang uwanisigo, teng tee rut lais leko tang naiama tantaba taba manobas naiango. Teng tewa tang maka tee koneko leko tewa kaskasio tababia gawamma gawama, gawama naiama tambawa enang malako tei nukunai, mooii gawama, teng tei lais <laughs> teng tee lais tewa menabas nawango tee skel lais tee pangalogo tee naiambaluko, teng tee tewa enang bama. <laughs>